<hesitation> כ'האב ליב ארויסצוגיין עסן, כ'האב ליב ווען מ'גייט ארויס עסן פיצא, און <hesitation> כ'האב נישט אזוי שטארק ליב ווען מ'מאכט עפעס פאר מיין בירט'דעי אבער אויב מ'מאכט יא עפעס - האב איך ליב צו ארויסגיין עסן פיצא